wodi je vanilla, wodi je chocolate, wodi je strawberry, coffee, butter, wodi je ɓekkon leɗɗe, mangoro, lemu, kwakwa wodibo je Ayaba.